Kwbangma chamungrok chini bokhrokni muitu narwwkmani tei uansukmani fan no kwbang khai mano. Amo hai chamung rok ongkha thokgwnang tui ni aa blueberry badam tei bwthai bwchwlwui kosom chocolate blai ni mwkhwuitwng tokni toktui tei kwkhrang cha. Thokgwnang aa ni bisingo salmon trout tei sardine rogo omega ni fatty acid tongmabai chini bokhorokno muitu narwgnani chbabchu khlai o. Blueberry o anti oxidant tongmabai muitu narwugnani chubachu khai o tei badam tei bwthai bwchwlwui chakhe bo muitu narwugmano chubachu khai. Abo haino kosom chocolate kwkhrang blai toktui tei kwkhrang cha nwngkhai bo muito narwugnai fan mano.